لو كنتو اطيق حيوان بري يوم ويحد، غاح اختار اكون اسد - لان لا انكل ، ولحد يندق بحايطي ، وملك الغابة ، بكيفي ، بكيفي اغوح اجي اش ما اعمل محد يقلي انت منو ، يعني احسن مما أكون غزالة وهاي وانكل، اسد وبس